Pues este manironzak max ties mach mabzon maloyoguə yelmarayiya aradokilirast ela chitəlguirmechmaꞌa chirgoꞌ gochaꞌmalanto yag, yaroꞌo machireꞌe chortiesmaꞌ, zakman par choꞌo kweymachi ̱choꞌshimaꞌa, antebachig kwaremashini machigre rarebategueꞌ chixi xssamaꞌ rabuldgə rabuelzegər tiersama ramarushinga, na'a' este chichalo'o choreit mammanibdoyeꞌniloneꞌn chalonen chitimazen machitirte techmarchilxma tiesmayaa yarenibabrezeꞌe.